الا ما قدرتش نحل التلفون غنورك على زر فتح مزيان الا تفتح هو هداك ماتفتحش غادي نحاول باش نديه للمعلم حيت هو اللي غادي يصاوبو ما عندي حتى شي طريقة خرى باش نحلو